Tele io raha: vata, kesiky, fanentea sary, fe sary mihetsiketsiky, mihetsiketsiky manahaky antsika zao. La misy koa hirahira sady janjiny raha io sady hentia. Le lafa mamelo azy, kibohy raha maintimainty aty tia, lafa hamono azy koa, io koa kibohy. Lafa hampiakatsy feo, tiky ty kibohinao, lafa hampijotso feo, tiky koa kibohinao. Zay ty fomba fanazavakà azy amy ajà kelikely.